ନୁଵେଂବର ମାସା ଵିଶାଯରେ ଭାଵନା କରନ୍ତୁ, ଯହାଁ ସୋଈତା କରନା ଜୋଲୀତା ଚୀ, ଅପନାଂକା ମନାରେ କୋଲା ଆସିର। ହେମନ୍ତରୁତୁ <hesitation> ତୁରତମୁ ଜୁଲୀବା ସକାଲେ କୁଵରୀ।